Ин мавзуъ каме бароям мушкил аст, чунки дар боряи Мисри Қадим маълумот надорам. Ягон бор ба Миср сафар накардаам, аммо дар охири сол яъне соли ду ҳазору бисту панҷ нақша дорам ки сафар кунам. Фақат Клеопартраро медонам, ки номи ӯ ҳазорсолаҳо боз бо қудрат, зебоӣ ва зиракиаш машҳур аст. Клеопатра охирин малика ва фиръавни Мисри Қадим буд. Клеопатра на танҳо зани зебо буд, балки як роҳбари хеле донишманд ва сиёсатмадори моҳир низ буд. Аз таърих медонам, ки ӯ дар як давраи хеле ноором ҳукумат мекард. Миср таҳ- таҳти таҳдиди Рими Қадим қарор дошт. Аммо Клеопатра тавонист бо зиракӣ ва муносибатҳои дипломатӣ худро дар маркази сиёсати ҷаҳонӣ нигоҳ дорад. Аммо зиндагии Клеопатра пур аз муборизаҳо ва хатарҳо буд. Ӯ дар ҷаҳоне зиндагӣ мекард, ки дар он занон, занонро ба назар намеригифтан, вале ӯ нишон дод, ки як зан метавонад сарнавишти як миллатро тағйир диҳад. Номи ӯ то имрӯз бо ифтихор ва ҳангома зикр мешавад.